Kwenta ka nihia' ro' 'ngo nikanj nin' ta kwi ka'nga re' ni ta kwi kabi' re' ni, taj aman ta ka nihia' rá re' si nga lí ba re' ni tuku re' ni ako re' ni, a'man rá re' ni sí rkú 'na' ní re' chaan' so' ni ta min ta taran' ta 'hiaj nanin rá ti akó ti, nga achij ruba ta'ní re' ba nika re' 'ngo nika' ti a'man rá re' 'hia ni akó re' 'hia ni sisi ta'ní re' ni, nunun riñan re' ni bé ke ta a'man rá re' ni chan' re' man ni o' re' ni sin' ni niki nimanj ún, akoj sé si nihia' raj ni kachij re' toj belu min re' ni nej ta'ní re' ni kachij nej ta'ní re' ni, 'hia 'ngo kakin' baanj a'min ni'hia tukwij nanin ra re' sisi chikoj ninj chukwij ninj man ninj ni, a'min nihiaj ninj tukwi' ninj unun' ninj nga tukwi' ninj nanin rá re' ni ta ni sé si sa' min, to si nne rarkot to si nne re' a'man rá re' 'hia si taj aman ta ka 'ngo si nihia' ró', ni bé chi' ta taran' ta min 'hiaj nnét ni kakot ni nanin rá' riki ta ni abi 'ngo chii ni, a'nan' rún' sisi kunun re' sisi ran' re' 'ngo chii nanin rár toj hia ka ni ta taran' ta min 'hiaj kachin' riki si ka'nga' ta kabi' ni, taj aman ta min 'ngo si ka nihia' ro' ni ta taran' ta man sun nanin rá ni man sun ako ni, ta man sun a'man rá ni ta taran' ta min ba ta si nihia' ba taj man ta ka nihia' rá re'.